हाइकिंग पर जाय से पहले कुछ बातों के ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे पानी बोतल नक्शा हाइजीन समान चश्मा चाकू और टॉर्च। हमन ला ऐसा कपड़ा के चुनाव करना चाही जो बहुत भरी न हो। और जल्दी सुख जाए।